E fomba fitonoa hena zany mba hitako sarasara da alay zany gn'hena toto- <hesitation> tapitapahana zany, da afangaro amina episy da atonotono na avadibadiky, da na koa izy ahisy amina <hesitation> lafôry, da avadibadiky koa da amigny izy masaky tsara.